бұл эпизодтың қорқынышты болғаны соншалық монтажды таңертеңге қалдырып отырмын
сондықтан і жүрегі әлсіз адамдар жүйкесі жұқа адамдар бұл подкастты
жо жоқ тыңдаңыз
спойлерлетіп кетейін қазір біз үрейлі сәттеріміз туралы оның жағымды жақтары және жалпы үрейді қалай жеңуге болатынын айтамыз
сәлем достар біз бүгін эпизодымызды үрей тақырыбына арнадық
себебі қазір әрқайсымыз өзіміздің үйлерімізде өзіміздің шаруаларымызбен өзіміздің проблемамызбен жоспарларымызбен отырмыз
бірақ бізді біріктіретін бір нәрсе бәрімізде де і қазір бастан кешіп сезіп отырған сезім осы үрей шығар деп ойладым
сондықтан бірге күресейік әлде күресу керек па керегі жоқ па үреймен сол туралы сөйлесеміз
менің бүгінгі қонақтарым психолог сая бакинова және ііі кинолог деп қалжыңдаймыз бірақ ііі киностан сайтының админы блогер
иә психолог емес
бірақ сіз психологияны өте жақсы білесіз
мысалы біз хоррор фильмдерінде бір қорқып отырсақ сіз ол жерге мүлдем басқа кәсіби тұрғыда қарайсыз да сондықтан маған сіздің көзқарасыңыз осы үрейге қатысты өте қызық м болған еді
сая саған сұрақ қойсам болады ма
үрейдің жалпы пайдалы тұстары бар ма
үрейдің пайдалы тұсы бар
жалпы бізде болатын барлық эмоцияның адамда туындайтын барлығының керегі бар
тек біз оларды дұрыс дұрыс емес деп емес жағымды жағымсыз деп қана бөле аламыз
өйткені м шынымен үрейді сезіну онша жағымды емес болу мүмкін иә өйткені шаршатады алаңдатады қорқытады
босқа ойымызды басқа нәрсеге алаңдатады
бірақ жалпы үрейдің пайдасы өте зор
өйткені тірі қалдық соның арқасында үрейдің қорқыныштың арқасында
эволюция бойынша айтамын да
ііі егер ештеңеден қорықпай сырдың суы сирағынан келіп жүре берсе біздің баяғы ата бабаларымыз онда біз қазірге дейін жетпес едік
жүйке жүйесі дамыған сайын миы дамыған сайын ол қорқу процесстерін де күшейте береді
сондықтан өте пайдалы нәрсе
дәл қазір біз фобия туралы айтпаймыз үнемі мысалы мен биіктен қорқатын болсам ол туралы емес жалпы өзімізді алаңдататын үрейді айтамыз иә неден үрейленеміз
ернар сіз қазір і ең басты үрейіңіз қандай сіздің
меніңше барлық адамның бәрінде басты үрей ол і не сияқты өмірі күтпеген жерден үзіліп кететін содан ы қорқатын сияқты адамдар меніңше мхм
соның ішінде мен де бармын
өлімнен иә яғни өлім болғанда да а ешқандай мысалы күтпеген жерден оқыс өлімдер болады ғой
ойламаған жерден болатын оқыс оқиғалар солардан қорқатын сияқты адамдардың бәрі
мен келісемін сіз прямо бірден тоқетерін айттыңыз
барлық қорқыныштың артында і өліп қалу жоқ болып кету і шашырап қалу қирап қалу деген қорқыныш тұрады
арнайы термин бар анигиляция қорқынышы деген жоқ болып кету сынып қалу деген
мен мына әлемнен жоқ болып кететін сияқтымын деген нәрсе тұрады
анигиляция деген сая кешіріңіз а анигиляция деген өзін жою емес па яғни мақсатты түрде өзін жою саналмайды ма
мақсатты түрде емес жалпы жойылып кету
жалпы айтады ғой адамзат өзін құртуға бейім деп аттас бір фильм бар ғой анигиляция деген көрдіңіз ба
иә көрдім көрдім
аха сонда да айтылады ғой адамдардың өзін құртуға бейімдігі да
яғни біз наркотик қолданамыз оның зиян екені тұра алкоголь ішеміз оның зиян екенін біле тұра
ы басқа да қауіпті әрекеттерге барамыз

бұл аннигиляция дейді
жаңағы өзін адам өзін деградацияға ұшыратуға немесе өзін құртуға бәрібір іштей оны қаламаса да бәрібір түпкі несі а соған бейім болатыны да табиғатының бейім болатыны да адамның сол туралы айтылады
бұны енді ііі фрейд өзінің жұмысының ең жаңа зерттеуін енді бастап жатқан кезде ашқан
адамда екі түрлі қалау бар өмір сүруге қалау сосын өзін өлтіруге қалау
бір сәтте адамның ішінде екі нәрсе де бола береді
бірақ кейде і өмірдің білмеймін травмасы болсын і қазіргідей бір қиын жағдайға ұшырауымыз мүмкін иә я болмаса тағы бір депрессия
сол кезде екі күштің бірі көбірек басымдық алып кетті
өйткені сіздер де көретін шығарсыздар әлеуметтік желіден отыр дейді біз бәрібір отырғымыз келмейді мынаны істемей ақ қой дейді оны бәрібір істегіміз келіп тұрады аха
бәрібір адамның ішінде бір ойын бар өмірге де өлімге де құлшынып тұратын
аннигиляция деп мүмкін осы мағынада да айтуға болатын шығар
балалар психоаналитиктері бала шақалақ кезінде оның әлемі әлі біртұтас емес біздікі сияқты
как то білеміз иә кеше мынандай болды бүгін мынандай болды ертең мынандай болады деген сияқты бізде бір жүйе бар біртұтастық бар
а кішкентай сәбиде оның санасында әлі ондай жүйе жоқ
ол тек фрагменттер арқылы ғана әлемді біле бастайды
осы кезден бастап оның ішінде үлкен і қорқыныш та пайда болады
өйткені фрагмент деген не бір сынық сынық сынықтар кез келген сәтте шашырап кетуі мүмкін
нәрестенің бойында сол кезде ақ мен құрып кетемін мен өліп қаламын жоғалып кетемін мені мамам тастап кетеді деген қорқыныш сол кезде
ы сондықтан психоанализде біз аннигиляция деген кезде осы і түсінікті ііі меңзейміз
адам құрып кететін сияқты жоқ болып кететін сияқты
болуы мүмкін ба мынандай адам өлімнен емес басқа бір нәрседен үрейленетіні басым түсетіні кішкене қоғамдық жағдайлары ма бір глобалды бір үрейлер болады
мысалы мен і біздің телеграмдағы і тобымызда і бір адамдардан сұрадым да үрейлерін ең қатты алаңдататын үрейлерін бөлісу жөнінде
сонда адамдар көбінесе өзінің жеке басындағы үрейлерін айтып жатты
бірақ і кейбір адамдар болды ол і өзінің жеке өміріне қатысты емес бір пікірін білдірді да мысалы
сәлем есімім ғалымжан
бұл енді жағдай қорқыныш та бар бірақ уайым да аралас деп айтуға болады
жеті сегіз жыл бұрын анашым кішкене сырқаттанып қалды да сол тексерілу кезінде рак болуы мүмкін деп айтты
сол ракқа анализ тапсырды
сол кезде ең қатты қорыққаным и ең қатты уайымдаған кезім қазір есіме түсіп отыр
жалпы атының өзі барлығы жаман ауру болған одан бөлек туыстарымыз да сол аурудан қайтыс болған адамдар болған
содан кейін шығар қатты қорыққаным
анализ тапсырғаннан кейін результаты төрт бес күннен кейін болады екен
сол төрт бес күннің ішінде қатты қорқып уайымдап жүрген кезім есіме түсіп отыр
мендегі қорқыныш осы
бірақ кейін бәрі дұрыс болып шықты
сәлеметсіздер ме менің аты жөнім абылай амантай
үрей деген дүние әрбір пендеге тән нәрсе ғой
бірақ менде осы соңғы жылдары пайда болған үрей ол болашаққа байланысты
мен былтырғы жылы оқуды аяқтаған болатынмын университетті сосын жұмыс табу керек деген сияқты тағы басқа да мәселелер шығады
сол кездерде ақшаға табысқа байланысты мәселелер шыққан кезде қалай болады менің болашағым қалай болады
содан елдегі соңғы боватқан жағдайларды ойлайсын
саяси өзгерістер басқа да экономикалық мәселелерді көріп отырып болашағыңа деген бір қорқыныш үрей пайда болады
егер осылай беретін болса мен бала шағам бойдақпын қой қазір бірақ кейін балалы шағалы болған кезде қайтемін
қаржылық жетіспеушілік деген қазірдің өзінде болатын болса мен бала шағамды қалай асыраймын деген сияқты басқа да үрей өтіп ойды ой қуады дейді ғой
сөйтіп бірінен кейін бірі туа беретін ойлар адамды сарсаңға салады
солай сол нәрсе белгісіздік және де бір үміт көрмегеннен кейін соншалық бір үлкен сондай кезде қорқатыным бар
саламатсыздар ыыы қорқыныш бойынша мындай әңгімелерді естіп отырғанда есіме өзімнің бала кездегі оқиғалар түседі бірден
үш төрт оқитын кездерде
і ауылда ғой енді қызылорда облысының бір түпкіріндегі ауылда
түске дейін сабаққа барамын түстен кейін қой бағамын
үйде отыз қырық қой бар
атқа мініп аламын да ауылдың сыртына шығарамын қойды
ол кезде енді эмпэ три қазіргідей сотка ештеңе жоқ іш пысады кітап алып аламын өзіммен бірге
қойды жіберемін қой жайылып жатады
атты жайғаймын да ер тоқым төсем тастап кітап оқимын ғой оратывап
бір қарасам қой жүреді шамалыдан кітаптың қызығына түсіп кетесін қарайсын жоқ қой
ал атқа мініп алып былай шабасың былай шабасың қой жоқ жерге кіріп кеткендей
содан қорқасын үйде шалдың даусынан шалдың айқайынан
сол кезде қорыққандарым есімде
біраз аспанға қарап құдай қойымды тауып берсең енді кітап оқымаймын қойдан айрылмаймын деп тұрып уәде бересің ғой
сондай бір қорқыныштар есте қалған
ыыы есейгендегі қорқыныш ол соңғы қорқынышым
үйленгеннен кейін бір екі мың он екінші жылы иә үйлендік
бір төрт бес ай келіншегім көтерген жоқ
сонымен емделдік ііі бала күтіп жүрміз көтергенін
бір күні енді көтеріп жақсы жаңалық болды қуандық
сосын бір бір екі аптадан кейін келіншегім звондады жұмыста отыр едім
осылай да осылай і врачқа бару керек болып тұр бір кішкене проблема болып тұрған сияқты деп
сонымен давай не істейміз қандай врач
частныйға барайық частныйлар жақсы ғой платный болса да деп бір платный врачқа бардық
осы недегі астана қаласында анау абай көшесінде есімде әлі сол бір поликлиниканың жанында
сонымен платныйына барып кіріп кетті келіншегім
отырмын бір кезде жылап шығып тұр

е бала осылай осылай бала жоқ деп айтты іштегі
е қалай жоқ
ыыы қан кеткен м осыны ертең тазалау керек деген сияқты айтты
жаман қорықтық сол жерде енді
сосын ертесіне дейін жаңағы келіншегімді успокоить ете алмаймын
өзімде де ішімде қорқынышым бар
сонымен кәдімгі неге бардық ертесінде тағы убедиться етейік деп
жоқ құдайға шүкір артында ертесінде белгілі болды
бәрі нормально андағы платный врачыңыздың диагнозы қате болған
сонымен қазір құдайға шүкір қызымыз өсіп алтыда қазір бәрі жақсы болды
ал енді ең соңғы қорқынышым осыдан екі жыл бұрын өзімнің жан досым класстасым бұрыннан оқыған
аяқ астынан сап сау жүрген бала цирроз печени болып ауырды
оны енді басында цирроз печени білген жоқпыз ешқандай
бірден қан құсып реанимацияға түсті
бардық шыққаннан кейін де әйтеуір жаман бір екі күннің ішінде қатты жүдеп түрі деген сөйлемейді мұрнына жаңағы зондты тығып тастаған
енді түрі деген қорқынышты
соған кіріп шығып мен уже сол күні білмеймін ойымда досым өліп қалады деп ойладым бар ғой өліп қалады шығар осы
түнімен ұйықтай алмай соның ертесіне тағы да барып
соңғы қорқынышым сол болу керек
ол бұдан кейін сөйтіп құдайға шүкір донор табылып бауырын ауыстырып қазір тфай тфай шауып жүр қасымда жұмыс істеп
осындай қорқыныштар туралы әңгіме айтуға болады
қорқақ болғанбыз ба деп қалдым ғой өзім
кейбір адамдар болуы мүмкін бе жалпы өлімнен қорықпайтын ы қайта басқа бір абстрактілі нәрселерді ойлайтын философиялық па әлде
ыыы белла бір үлкен кісілермен әңгімелесіп отырғанда айтады ғой мен өмірде ештеңеден де қорқыпаймын адамнан да қорықпаймын ештеңеден де қорықпаймын қорқатын ғана бір алла деп
мүмкін сондайға келетін шығар і яғни абстрактылы бір нәрсеге сену не істеу содан қорқу
соның қаһарынан қорқу
ыыы бір кісінің әңгімесін солай естігем мен ы
ы өмірде ештеңеден қорықпаймын дейді бір ғана алла басқа ештеңеден қорықпаймын бұл өмірде
бұл жерде ііі м таныс бейтаныс адамдардың ортасына үлкен бір топқа келіп өзінің үрейін айтып отыр
ол ііі жаныңды аша салу біреуге шынымен неден қорқатының туралы айта салу оңай болмауы мүмкін
сол кезде кейде адам абстрактілі і басқа нәрсе туралы айтып кетуі мүмкін деп ойлаймын
ну болады иә өйткені көп қой
мысалға і грета бар иә сол
мысалы ол да қатты қорқады ғой
ол бәріміз үшін қорқады
ммм ә осы планета үшін қорқады
тағы да басқа бір революциямен айналысатын бар м бір үлкен үлкен қозғалыстардың басында жүретін адамдар бар
бірақ бәрібір бәрінің ішінде өзінің бір жеке қорқынышы тұратын сияқты менің ойымша
өзі ғана білетін мүмкін білмейтін де бейсаналы түрде болуы мүмкін
бірақ бірінші бізде бір жеке нәрсе болады бізді итермелейтін бір нәрсеге
кейін біз оны бара бара үлкен нәрсеге айналдыратын сияқтымыз
осындай үлкен нәрселердің абстрактілі нәрселердің ішінде бәрібір адамның жанына жақын оның бір жеке мәселесі тұратын сияқты менің ойымша
ііі жеке қорқыныш і әр түрлі өмірде болған оқиғалардан а құралады ғой
мысалы мені кішкентай кезімде машина қаққан
мхм қазір артымнан оқыс бір сигнал басып қалса өзім шошып кетемін да үрейлеп қаласың қорыққандай
сондай бір травмаларға байланысты болатын сияқты нелер жеке бастың қорқыныштары
бірақ түптеп келгенде бәрінің түбінде сол өмір үшін талас
болашағы үшін өзінің барынша ұзақ өмір сүру а барынша а жайлы өмір сүру бәрі соған алып келетін сияқты
сіздің айтып тұрғаныңыз себебі бар қорқыныш
өйткені сіздің басыңыздан дәл сондай тәжірибе өтті і ол сақталды
сосын келесіде і реакция деңгейінде ол нәрсе қалып қойды
ол себебі бар қорқыныш
ал ііі белла жаңа басында айтқанбыз фобия туралы айтпаймыз деген
фобия мен осындай қорқыныштың не айырмашылығы бар
і кейбір фобиялардың ешқандай себебі жоқ
мысалға егер мені ит қауып содан кейін иттен қорқатыңым болса ол бір қорқыныш
ал мені ешқашан ит қапқан жоқ өмірімде бірақ мен бәрібір иттен қорқатын болсам онда ол уже фобия
мысалы айырмашылығы бұл бұны қалай түсіндіреді
бұны айтады ғой ыыы біздің ата бабамыз і әлі ерте өте ерте замандарда бізде мысалы өрмекшіге бүйеге біздің фобиямыз бар ғой көпшілігіміздің
мхм жыланға
генетикалық тұрғыдан қалып қойған нелерді қорқыныштар
өйткені ата бабаларымыз қорғана алмады ғой түрлі жабайы жәндіктерден а қауіпті тіршілік иелерінен қорықты да
олар тапқанша белгілі бір олардан қорғанудың амалдарын ойлап тапқанша олар солардан қорықты да
солардан алыс жүруге тырысты соның бәрі сақталып сақталып түбінде біздің генетикамызға тұрғыдан қалыптасып қалған сияқты да
нелерден қорқамыз ғой тышканнан қорқады жыланнан қорқады бүйеден қорқады
бұның бәрі бізді бұлар бізді ешқашан шақпайды өмірде даже көрмеуіміз де мүмкін бұларды
бір жеркеніш иә жеркеніш қорқыныш
бұл жағдай і сенің еркіңнен тыс болатын сияқты иә
ыыы еркінен тыс дегенде менде мысалы өзіміздің подкастта жаңа гауһар деген бір телеграм пайдаланушысы ол да өзінің бір фобиясын жіберген да
сәлем менің атым гауһар
өзімнің бір үрейленген сәттерімнің бірін айтып бергім келіп тұр
і кішкентай балалардың арасында сомнамбулизм деген көп болып тұрады иә
мысалы ну ұйқысырау немесе лунатизм деп айтатын сияқты ыыы халық арасында
ыыы вот сол сондай жағдай менде болып тұратын жиі
ұйқысырап бөлмеде жүру сөйлеу деген сияқты
керуеттің түнде жүру даже түрлі ойға келмейтін нәрселер
а одан кейін таңертең маған айтса бірақ ештеңе есімде жоқ
әке шешем маған айтып отыратын бірақ мен білмеймін
ыыы сөйтіп жүргенде бір күні әке шешем қонаққа кетіп қалған кезде өзімде сондай болған
ыыы және мен өзім ояңып кеттім
бұл бір как бы бейсаналы түрде түс сияқты болады
жаңа үйде жүргенде сосын мен деген а ауылға бір жаққа баруым керек деп ойладым
түнгі сағат екі
ы мен жаңағы қолыма бір хатты алып барамын деп ойладым
і хатты алып барамын қазір ауылдың шетіне бір апайға барамын деп ойладым сондай енді түс
сосын бірақ та ешқандай үйде ешқандай хат та сумка да ештеңе жоқ болатын мен ойлап тұрғандай
сосын өзім шықтым
ыыы түн қараңғы сосын ыыы салқын жел мен жаңбыр жауып тұр да сосын мен есіктің алдына шыққанда бірақ оянып кеттім
бірақ мен оянғанымды өзім түсінбей қалдым да өйткені вообще не істеп тұрғанымды түсінбей қалдым
ыыы өйткені сіз бір түс көріватасыз да түсіңіз әрі қарай өңіңіз болып шығады да былай қарап тұрсаңыз
и ол маған вообще түсініксіз болды
сосын не істегенім үйге келіп не ойладым неге былайға барғым келді мен түсінбедім да а өзімнің жататын жеріме келіп отырдым түсініксіз болып
сол кезде әке шешем келді көп ұзамай
и ол түсінген сияқты мамам сұрадың ба деп шошып ояндың ба деп сұрап жатты
иә дедім м бірақ ол туралы одан кейін айтпаған сияқтымын оларға
ы вот сондай қызық болды
ол өзінің ііі өмірін енді өзі қиып кетеді ма деп қорқатын шығар бәлкім
бірақ өзінің еркінен тыс
ешқандай да оған ешкім і ешқандай көлік та ешқандай мемлекет та и билік та ешкім жасамауы мүмкін
ол сондай бір ырықсыз нәрсе түсініксіз қайдан келетіні и онымен күресейін десе да күресе алмайды бәрібір де
шарасыздық қой иә
осындай і нәрселердің ммм лунатизм болсын сосын панические атаки болады кейбір адамдарда тағы да және өзіміз басқара алмайтын
қашан пайда болары белгісіз жағдайлардың бір ең бір і жаман жері ол тек сол кезде ғана біздің өмірімізге әсер етпейді үнемі сол туралы мазасызданып жүретініміз
сол нәрсе қатты адамды шаршатады
панический атакасы бар адамдардың і қорқынышы үнемі
автобусқа мінсем қазір і атака басталып кетпейді ма і кинотеатрға барсам не болады екен і сауда орнына барсам не болады екен
гауһар ханымда да сол нәрсе
бір реттік қана эпизод емес ол бірнеше күн бойы сол нәрсені ойлап жүру
не болып қалады екен бізбен жаңа жерге барсам не болып қалады екен
сондықтан иә өте
емдеуге болады ма бұндай нені әсерден арылуға болады
егер оған терапияға бара алса адам ол панические атаки кетеді
оны реттеуге болады
үрейдің жаңағы ең басында қойған сұрағыма қайтадан оралайын үрейдің пайдасы бар ма жоқ па деген сияқты
кейде бір ііі үрей саған сабақ болуы мүмкін сияқты
мысалы менде есімде өмірімде ең қатты үрейленген сәтім ол бір бесінші алтыншы сынып оқимын ба сондай бір жағдай болған мен ауылда болдым ол кезде
сосын әпкем екеуіміз ұрсысып қалдық та бір нәрсеге
мен жыладым ол жылады
сосын мамам келді де әпкемді алып кетті оны құшақтап жаңағындай успокаивать етіп ал мен сол жерде қалып қойдым далада
сосын соншалықты ызаландым да жерден бір і тістеуік бар тын кәдімгі темір тістеуік алдым да лақтырып жібердім
ол тістеуік мен сол кезде ең үрейленген сәтім өмірдегі сол сәт шығар мүмкін
ана тістеуіктің траекториясын көріп басымның тура жанынан бір екі үш сантиметр зу етіп өте шықты
мен сосын сонша қатты үрейлендім
сосын сол сәтті үнемі есімде сақтаймын да сенің кез келген бір әрекетің өмірін қиып кетуі мүмкін деген
ну қорқыныш ол ондай нелер көп қой мысалдар өмірде
бір нәрседен қорқып бармай қаласың да бір жерге
мысалы а кішкентай кездерде болады ғой біреулермен төбелесуге бару керек
мысалы толпа болып басқа бір толпамен төбелесу керек
аласың да ну қорқып бармай қаласың
біз білмейміз енді ондайды
ну мысал ретінде айтып отырмын да мен өзім ы ондай жағдайға ұшыраған жоқпын бірақ ұшыраған адамдарды білемін да ондай
бармай қалады ы сосын артынан не істейді
ы ол оқиға арты үлкен қайғылы оқиғамен ы қайғылы ы салдарға алып келгенін біледі да соңынан
кісі өлімі болады тағы тағы бір нәрсе біреулер больницаға түседі артынан сотталып кетеді мысалы соған қатысқан адамдар да
мысалы қорықпай баратын болса ол адам мүмкін ол да ы сондай бір себепсіз ешқандай бір үлкен бір қажеттіліксіз ы құрбан болар ма еді да қорықты да бармай қалды мысалы
яғни болашағы ы болашағын өзін сақтап қалды да қорқыныштың арқасында
біз қазір эмоцияның кез келген эмоция бірнеше функциясы бар
ең негізгі функциясы ол сигнал береді бізге бір нәрсе туралы сигнал береді
бізге бірдеңе жетіспей тұр ма қазір і бірдеңе болайын деп тұр ма біз бірдеңені тым қамсыз болып бірдеңені бақылаудан шығарып алдық па деген сияқты кез келген эмоцияның артында і сигнал бар
мысалға менің жеке қорқынышым
бір жерге барамын да мектеп кезінен білмеймін менің мектебім сондай қатаң болды ма
экзамен болсын тест болсын бақылау болсын оның бер жағында үлкен ұбт бар
мен қатты қорқамын сондай нәрселерден
і сондықтан ол маған сигнал дайындалу керек ертең масқара болып бірдеңе болып қалмау үшін і дайындалу керек
барлығын жақсы білу керек қолымнан келген бәрін істеу керек деген
бұл жерде де эмоцияның көмегі ғой былай қарағанда
эмоция үрей туралы тағы да бір пайдаланушымыздың беріп жіберген ы аудиосын тағы да тыңдатып көрейін
сәлем менің есімім бекзатбек болады
кейбір сәттер болады әлі де ұмыта алмайтын
мен осы кезде біреуін айтайын
бұрын мен әпкемнің қолында оқушы едім колледжде оқыдым шымкентте
сонда әпкем үйі жер үй еді
үйдегілердің барлығы жұмысқа таң азанымен кетеді
менің сабағым түсте
бір күні де мені әпкем ертеңіне оятып і сосисканы қайнатып же деді таңғы асыңа

кейін сосисканы холодильниктен шығарып суға салып астын жағып қойдым табаққа шайды да қойдым и барып диванға қисая кеткенім сол еді ұйықтап кетіппін қалғып
содан бір кезде көзімді ашсам үйдің іші көк түтін мүңківатыр сасық иіс күйген иіс
дереу атып тұрып кухняға барамын
бағанағы сосискам қайнап қайнап түгі қалмай суы құрып асты күйіп қап қара болып кеткен
вот сол кезде қорыққанымды ай
үйдің ішін бәрі көк түтін терезенің барлығын айқара ашып тастадым
екі сағаттан кейін уже әпкем келіп қалады
м не деп жауап беремін бұл
оның алдында да өстіп жауапсыздығымнан біраз і істе істеп ұрыс естіген жайым бар
енді мынау тіптен болатын болды ғой деп жаман уайымдап қорыққаным соншалықты үйдің ішіндегі түтінді шаңсорғышпен сорып сөйтіп кеткен едім
вот сондай істер ііі өте корқынышты
әрине қазір қарасам бәрі қызық секілді болмайтын нәрсе
енді осы жерде оның үрейі меніңше өмірін сақтап қалуы да мүмкін деп ойлаймын жаңа иіс тимей қалғанына мен таңғалдым шын айтқан кезде
бірақ і кедергі жасайтын кездер да болады өте жиі
а бірақ кейбір үрейлер бар мысалы сен ақырындап бірте бірте үйренеді да бойың үйреніп ііі көлге үйренген сияқты
мысалы мен қараңғыдан қорқатын едім
қазіргі мысалы карантин жағдайында ештемеге қарамай мысалы светті да өшіріп тастаймын
ііі бірте бірте үйренді бойым
менде басқа үрейлер көбейгеннен кейін анау үрейлер кішкене екінші планға ығыса бастады ма білмедім
бұл жерде енді болмайды ма білмеймін
менде мысалы бір фобия бар
ы өзім өзен көлдің жағасында өссем де аяғымды суға тығып тұра алмаймын да ұзаққа
себебі сіз жүзе алмайсыз ба
жоқ мен жүзе аламын өте жақсы жүземін
ыыы бірақ мен аяғымды суға малып бір пирстің үстінен аяғымды суға малып тұра алмаймын да өйткені біреу келіп
балық тістеп алатын сияқты
сондай бір әсерде отырамын да
оны мен ешқашан жеңе алмадым
бала кезімде де солай болдым қазір отыздан ассам да әлі де сондаймын да
а сонда суреттеп беріңізші ары қарай міні сіздің сценарийіңізде не болу мүмкін
сіз аяғыңызды салдыңыз судын астынан біреу бір тартып алады ма
аяғымды салдым ы бір екі ғана маласың да қайтадан шығарып аласың
біреулер мысалы отыра береді ғой күні бойы мысалы отыра беруі мүмкін да
жоқ аха түсіндім бірақ мысалы сіз өзініздің ы үрейіңізді әрі қарай өрбітіп көрейікші
мысалы сіз өзініз режиссер немесе драматург ретінде ну не істейді мысалы
иә сіздің ең қорқынышты
судын астында маған белгісіз бір жыртқыш ыыы жануар бар да ол келіп мені мысалы тістеп алуы мүмкін
бізді ана кішкентай кезімізде қорқытатын
ыыы суға көп түсе бермендер ы мынандай астында ы бір тонналық жайын бар екен ұйықтап жатқан немесе ы
тістейтін тасбақа бар екен шаян бар екен үлкен алып үлкен шаян бар екен деген сияқты бір сондай бір і нелермен қорқытатын үлкен адамдар
содан қалған нәрсе ма әлде әлгі челюсти сияқты бір ужастик фильмдердің әсері ма білмеймін әйтеуір ыыы
суға аяғымды тықсам біреу бір судың бір ішінде өмір сүретін құбыжық келіп тістеп алатын сияқты болып тұрады да
бұл жерде ата аналарға да айтып кету керек қой деймін балаларды бекерден бекер қорқытпаңыз кейін олар дәп сондай бір
олар енді қалыптасқан
амал жоқ та өйткені біз ыыы жаңағы тыңдамай кетіп қаламыз
түскі мезгілде ұйықтайды ғой бәрі мысалға жаздың кезінде
сол кездерде қашып кетеміз а олар ұйықтаватқанда біз суға суға кетіп қалсақ судан шыға алмай қалсақ үлкен арты қайғылы оқиғаға апарады ғой
иә сіздерді сақтаған нелері ғой
сіз жаңа ата аналарға айтып қою керек дегеннен кейін менің ойыма сап етіп отыр
ііі біз кейде балаларды дәрігерлермен қорқытамыз
вот қазір доктор шақырамын қазір ол укол і салып кетеді
ммм егер бір айтпау керек нәрсе болса осымен қорқытпау керек сияқты
өйткені адам өмірі бәрібір күндердің бір күнінде қандай жағдай болмасын жақсы жағдай шығар иә косметологқа бару керек немесе бір шынымен ауыр жағдай шығар
әйтеуір бір дәрігермен байланыс болады ғой
сонда босқа қорқытпай ақ қою керек сияқты баланы дәрігермен дәрігерді бір жаман адам қылып

і мен көп байқаймын ата аналар ой ештеңе істемейді мен қазір айтамын а саған укол салмайды а бірақ біліп тұр өзі прививкаға бара жатқанын саған салмайды деп
сосын шыққаннан кейін ана өзі жылап ііі дода дода болып тұрған баласына і мынау медсестра жаман
ол саған әдейі укол салды ал мен сені сондай жақсы көремін енді мен сені алып келмеймін деп сондай ненің керегі жоқ сияқты өтірікпен қорқытудың
бірақ жаңағы бір себебі жоқ қорқыныш мен де айтқым келіп отыр
мен і көшеде жүргенде неден қорқамын
талдың бұтақтары маған бетіме көзіме тиіп кетеді деп қорқамын
білмеймін ешқашан маған ондай жағдай болған емес
көзіме бірдеңе кіріп кеткен емес бірақ сол алыс жүруге тырысамын ағаштардан көзіме кіріп кететін сияқты
мүмкін ондай жағдайды көрдіңіз бе
меніңше бір бәрібір себебі болатын сияқты
мен мысалы өзім ойладым неге мен қараңғыдан осы қорқамын деп
сосын қараңғы болған кезде сен көрмейсің ғой
көрмеген кезде бір кішкентай кезімізде қорқытатын сондай бір бөжай келеді деп бірақ мен бөжайды өмірі ешқашан көрген жоқпын
бірақ ондай бір кішкентай кезден бастап қалып қойған бір нәрсе тылсым нәрсе бар
мен оны ешқашан көрген жоқпын бірақ ол кез келген сәтте келіп сені алып кетуі мүмкін деп
и мен көзімді жұмуға кейде қорқатынмын
мысалы қазірдің өзінде кейде болады бетімді жуған кезде көзімді бадырайтып алып ашып тұруға ааа тырысамын
тіпті ваннада болған кезімде да көзімді жұмбауға тырысамын өйткені көзімді жұмсам қорқамын
сосын соны ойлайтынмын бөжайдан ба деп мхм
сол жаңағы біздегі біз көретін түрлі қорқынышты фильмдер қорқынышты басқа да видеолар бәрі сол жаңағы
поп мәдениеттің әсері сияқты бәрімізге әсер етті сол ааа бізге не істейтін жаңағы қорқытатын да сол үрей болып бізге көрінеді да сол әсер етеді да соның бәрі
бірақ бір жағынан поп мәдениет қайдан шықты поп мәдениет қайдан алды осылардың барлығын
мысалға ы психоанализде былай дейді
балада қорқыныш нәресте кезіндегі қорқынышынан бөлек уже атын атай алатын сипаттап бере алатын қорқынышы қасқыр жеп қояды
ит алып кетеді иә бөлмемде құбыжық бар мама мені жалғыз тастама қараңғыдан қорқамын міне қараңғы да сол кезден басталады
бұның барлығы баланың жыныстық жетілу кезінен басталады дейді психоаналитиктер
жалпы енді психоаналитиктер бәрі жек көреді өйткені олар бәрін жыныстық жетілумен байланыстырады
бірақ енді бала өлім деген категорияны біле бастайды мысалға үш жарым үш жасында төрт жасында
бірінші себебі неге бірінші себебі шамамен сол кезде біреуде ерте біреуде кеш ол баланың ііі бауыры пайда болады дүниеге келеді
оған дейін ол жалғыз өзі еді
енді мына жақта тағы бір кішкентай біреу пайда болды
ол іштей қорқа бастайды
менің ертең өмірім не болады көрген күнім не болады мыналар мына баланың ізінде кетті ғой мен мына жақта өзім қалып қойдым деген сияқты
плюс өзінің ііі жаңағы психосексуалды дамуы бар жыныстық дамуы бар
оның ішінде де неше түрлі гормондар ойнап ііі алдағы ересек өміріне дайындалып
үлкен адам біз айта аламыз мынандай мынандай болды білмеймін гормон тапсырып көрдім мына жерімде мынандай болып тұр екен кортизол көбейіп кетіпті деп
а бала айта алмайды ғой балада тек тілсіз себепсіз қорқыныш
ең жақсы жолы ол қасқырдан қорқамын дей салу
ол ешқашан көрмеуі мүмкін қасқырды әрине бірақ оның айтуы бойынша ол қасқырдан
содан кейін і жаңа поп культура деген қайдан алды дегенде
мысалға і ертегілер бар иә
ертегілерде і белоснежка бар золушка бар і бізде қазақ ертегілерінде бар
орманда жезтырнақ бір кемпір сені асып жеп қояды суға салып қайнатады деген сияқты бар ғой бізде де
оның барлығы қайдан шықты
оның барлығы біз бейсанамыздан аламыз
өте гениальный авторлар гениальный режиссерлар өздерінің бейсанасымен мүмкін өте жақсы тығыз байланыста шығар өздерінің бейсанасынан алады
кішкентай бала үшін мамасы бір жағынан қатты жақсы көретін адамы екінші жағынан қатты қорқатын да адамы
жақсы неге қорқынышты екенін айтайын
себебі бала емеді ғой мамасын иә өйткені оны жақсы көреді
бірақ баланың өзінің жаңағы әлемді түсіну фантазиясы ешқандай логикаға келмейді ммм өзінің логикасы бар
ол ойлайды аха мен мамамды ішіме салып қазір жеп қойып жатсам онда күндердің бір күнінде мамам мені де жеп қоятын шығар
жаңағы мен жоқ болып кетемін құрып кетемін деген нәрсе содан қалған
і бірақ бала үшін мысалға ересек адам біз айта аламыз мынау менің партнерым арасында қатты жыныма тиеді әрине менің
бірақ мхм жалпы алғанда жаман адам емес мен оны жақсы көремін деп біз айта аламыз әйеліміз күйеуіміз білмеймін жұмыс жұмыстағы бастығымыз туралы
яғни оның плюсы мен минусын біз бір шегім ішінде ұстап тұра аламыз аха
яғни дені сау психикасы сау адам солай істеу керек
ал бала үшін не бала бала үшін ііі тотально жақсы мама или тотально жаман мама болады
ол өзінің психикасының әлі келгеніне орай тотальный жақсы маманы менің мынау қасымдағы мамам дейді да а тотальный жаман маманың бейнесін басқа нәрсенің ішіне салып қояды
ол басқа нәрсе жаңағы қасқыр болсын жезтырнақ болсын ыыы золушкадағы өгей шеше болсын белоснежкада улайтын мама болсын
кейбір ата аналар байқайды да белгілі бір жасқа келген кезде бала қайта қайта айтады папа мама маған ана қасқыр туралы ертегіні айтып берші
өзі қатты қорқып жатыр көрпені жамылып бірақ именно сол қасқыр туралы айтып берші
немесе дәл сол золушканы қайталап айтып берші
сосын кейбір мамалар ойлайды осы неге мына бала үнемі бір ертегіні айта береміз айта береміз бұл деген даму керек қой деп
а өйткені ол ішіндегі сол қорқынышын қайта қайта ойнатып жатыр
жаман мама мен жақсы маманың концепциясы осыдан
сондықтан менің ойымша ы поп культура да содан алатын сияқты
сосын ы біз қорқыныштың көбейген тұсы ы көбейген сәт көбеюінің себебі де бар ғой бізде жаңағы поп культура арқылы
бұрын ы мен кішкентай кезімде есімде ы ол жаңағы кошмар на улице вязов да адам жейтін тышқандар бір өте примитивный болатын да қорқыныш түрлері
яғни сен оны і белгілі бір формаға елестетесің да
яғни тышқан ба тышқан яғни тек тышқаннан қорқасың басқадан қорықпайсың да
ы қазір енді бұның бәрі адамзатқа қызық емес яғни көрермендер одан да бұрыннан да ааа ерекше әсер сыйлау үшін і қазір кино жасаушылар
оны бұрынғы неден қалыпты біз үйреншік бізге үйреншікті формадан шығып иә тылсым ааа адам не кез келген мысалы телевизорден де қорқыныш жасауға болады ғой иә
телевизорден не шығады жаңағы кассета арқылы тарайды деген сияқты дуа ана звонок мысалы да
барлық нәрседен қазір қорқыныш жасап алды да қорқыныш объектісін жасап алды да
ы содан келіп бізде енді қазір яғни кез келген нәрседен қорқуға болады да былай қарасаң
сол да әсер ететін сияқты қазір
ы қазір і барынша сенің есіңде қалуға тырысады ы ондай қорқыту формалары
өте дыбыспен күшейтеді иә оны
эффектілермен иә
елеспен там тағы да басқа бір түрлі түрлі формаларды қолданады да
яғни шектеу жоқ та қазір бір белгілі бір форманың аясында шектеліп қалмайды оны барынша жан жақты қылуға тырысады
сол да әсер ететін сияқты бізге а көп нәрседен қорқатынымызға
дыбыстарға келетін болсақ і дыбыс өте прям мықты
кейде мысалы баланың күлген дауысының өзі бізге қорқынышты болып естілуі мүмкін
өйткені біз фильмдерде бір естідік сондай бір нәрселерді
үрейдің дыбыстары бар ғой бір
олар қайта керісінше былай қарасаң бір мамыражай өмірдің дыбыстары да бір
і жаңағы есіктің тықылдауы немесе сондай сияқты әдемі бір музыка
бірақ біз бір ана фильмдерден көріп алғаннан кейін білеміз да бұның әр жағында бір нәрсе жатыр өзімізбен бір бір бәле жоқ келе жатқанын
иә айтып отырған да сол қазір кез келген нәрседен қорқыныш объектісін
сосын бос качеля ана сықырлап темірі сықырлап тұрған бос качеля онда құрыды дей беріңіз
бір көзге көрінбейтін
терлеп оянасың ғой ондай дауыстан естіп оянсаң
мхм баланың күлген дауысы ол емдеуі да мүмкін
мысалы бізде біз былтыр болды ғой бір саяси жағдайлар
ана сайлаудан кейін мен бір і үйден шықпай қалдым да ол кезде далаға шығуда да қорықтым шынын айтқанда
ііі мхм сондай бір і аресттер болды массовый сондай
ііі фейсбукте үнемі сол туралы сөйлесеміз чаттарда сол туралы сөйлесеміз
менің бір бабл жасап алдым да и өзім де ойладым әлемнің бәрі бір керемет бір құрдымға кетіп бара жатырмыз біз қазақстан бәрі құрыды далаға шықсаң і жаман деп
хотя далаға шықтым сол кезде ауланың м алдына шықсам балалардың күлкісін естідім да ойнап жатқан
сосын мені бірден бір айықтырып жіберді жаңағы күйімнен
депрессивті үрейлі бір күйзелісті жағдайдан мен бірден шығып кеттім балалардың жаңағы күлген сосын құстардың сайрағанын естігеннен кейін мхм
ал қазіргі карантин кезінде мысалы біз бәріміз қайтадан үрей қайтадан тура сол жағдай сияқты қайтадан бойды билеп кетті
лентамның бәрі толған бір қорқыныш үрей паника сондай
бірақ і далаға шықсам алаңқайға балалар жоқ қайта балалардың алаңы ана қызыл і лентамен ііі қызыл жолақ лентамен қоршап тастаған да иә
менде үрей одан сайын көбейіп кетті
енді қалай жеңуге болады не істеуге болады қазіргі жағдайда мысалы паникадан
қазір шынымен иә бір қорқынышты мазасыз жағдай өйткені
атмосфера сондай да қазір
м иә не болатыны белгісіз
і біз ештеңені бақылай алмаймыз
бізге қарап қалған ештеңе жоқ
иә шынымен де бір ауыт бір күресетін жау емес қой барып біреудің басын жара алмайсың
көзге көрінбейтін қолыңда тұрмаған нәрсе
і қазір жалпы барлық адам психикасы өте әлсіреп жатыр деп ойлаймын
негізі қазір адамзаттың кешіп жатқан күйі і жай күні психикалық ауытқуы бар психикалық бір і аурумен ауырып қиналып жүрген адамның күйі ол аха
жай і ондай адам не істейді ондай адамда паранойя болады
біреу саған бірдеңе жамандық ойлап тұрған сияқты
і ондай адам ііі шамалы депрессивный болады иә шыққысы келмейді еш жаққа ешкімді көргісі келмейді
аха алаңдайды болашағы не болады екен бір барлығы белгісіз сияқты
бұрын тек қана сондай бір аттөбеліндей ғана адамдар кешетін күйді қазір бүкіл әлем кешіп жатыр мүмкін
білмеймін әр нәрсенің бір сабағы бар дегенді мен онша айтқым келмейді
бірақ біз мхм қазір хотя бы бір психикалық аурумен күресіп жүрген адамдардың не сезінетінін білеміз қазір
оларға меірімді болуға болатын сияқты қазір
және м барлық психологтар да жазып жатыр бұрыннан өзінің ы мазасыздығы үрейі ішкі бір проблемасы бар адамдар немесе травмасы бар адамдар қазір олардың жағдайы қиындап жатыр деп
дабыл соғыватыр өздерінің клиенттеріне қарап
өйткені сыртқы әлем бәрібір біздің ішкі әлемімізге әсер етпей қоймайды
енді сіз жаңа не істеуге болады деп сұрадыңыз
ыыы не істейміз шыдаймыз
мысалы паника үрей барлық жерде әлеуметтік желіге кірсең одан сайын күшейе түседі да сонда сен ондайларды қарамай керісінше бір і позитивті нәрселерді қарау керек па
ы керісінше мысалы лентада біреу позитивті бір нәрсені шығарып жатса бұл жыныңа тимейді ма одан сайын
і ернар мысалы сенде болады ма бір сондай күйзеліс жағдайында тұрғанда біреу қайта керісінше бір
алақай менің мынандай бір суреттерін бөлісіп і табиғатпен біргеміз бірдеме деген сияқты флешмоб шығарғанда мақтанатын кез тапқан екенсің деген сияқты
ы нейтрал жағдай ондай нәрселерге
маған мысалы менің жыныма тиуі мүмкін де егер ол а жаңағы қайғыдан қайғыны күлкіге айналдырса да
мысалға там адамдар ауырып жатыр
юморға өте жақсы қараймын бірақ ы егер юмор белгілі бір шекарадан шығып кетсе мысалы там біреудің қайғысына күледі
немесе сондай бір болады ғой кейде кейбіреулер жазып қалады фейсбукта нақты мысал келтіре алмаймын есімде жоқ
бірақ кейде болады бір өте сирек жағдайда болады да яғни біреудің қайғысына күлу біреудің ыыы ауруынан юмор жасап алу деген сияқты да
карантиннің бастапқы кезеңдерінде де болды біреулер сөйтіп жазып жүрді
яғни карантиннің ол кезінің ы өзіне қатысты бір ситуацияларды емес жалпы карантиннің келуін ы бір юмор емес даже бір мазаққа айналдырғандай бір посттар болды да
сол мысалы менің маған кері онша ұнамады да ондай нәрселер
ал жалпы енді карантинде былай істеп жатырық деп сияқты деген секілді өзінің басынан өтіп жатқан ситуацияларды там юмор жасаса онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын
керісінше наоборот ы басқа адамдарға кішкене позитив сыйлайды
яғни жасандылық емес самоирония болса просто і өзі шынында да басынан кешірген онда иә болатын сияқты
алмас тоқабаев жазып жүр ғой мысалы карантиннің осындай күні бүйттік сөйттік деген сияқты бір посттарды күлкілі етіп жазады ғой мысалы
онда тұрған не бар керісінше ондай болу керек сияқты
не жаза бергеннен көрі яғни негатив негатив жаза бергеннен гөрі керісінше соны өзінің басында өтіп жатқан оқиғаларды күлкімен әзілмен жеткізсе онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын
иә қазіргі паника кезінде қайта одан сайын сол кіре бермей

бір кісілерге көңілді
меніңше сосын адамдарды бір жұмыс па бір нәрсе кұтқаратын
мен қазір подкаст жасап жүргенім себебім ешкім нетпесе да мен осы монтаждың өзін сағат мысалы жеті сегіз сағат отырамын жасағанда
бірақ өзіме бір жұмыс тауып алсам сол кезде ойым ііі сәл бөлінеді де бір жаңағы үрейден одан сайын
өйткені үрей бір тамшы сияқты да тама берген сайын ол одан сайын қаза береді ол жерді и сен тұңғиығына бата бересің бәрібір де
сенің ең әлсіз жаңағы сая айтқандай дұрыс айтады адамның ең бір болады ғой әлсіз осал тұстарың одан сайын ііі ашыла береді
мысалы біреу бір өзінің жалғыздығын сезінсе карантин кезінде мхм ол

көп үдей түседі
иә жаңағындай болашағын алар болса тоже аха
мысалы менің ең қатты қорқынышым осы карантин кезінде мен мысалы ойлаймын адамдардың жағдайлары өте нашар болады қазір әлеуметтік жағдайы мародерлық та болуы мүмкін
сондай ақша болмайтын кезде адам қаншалықты жаңағы өзінің принциптерін басып аттап кетіп и мен де сондай болып кетуім мүмкін деп мен содан қорқамын
мен айтпаймын что мен өмір бойы осындай адал ыыы жаңағы адамгершілігі мол адам болып қаламын деп
өйткені менің жаупкершілігім бар балаларым үшін мүмкін жаңа өзімнің бір өмірімді сақтап қалу үшін
мен содан қорқамын мені сондай нәрсеге итермелемесе екен бірақ мен оны бәрібір жасаймын ғой деп мхм шынын айтқан кезде
иә ы жалпы кез келген үрейді мен қазір соңғы жылдары осындай бір тәсіл ойлап тауып алдым да
мына яғни бір болады ғой бір ертең немесе бүрсігүні бір жаман жағдай болады да менің өмірімде оны мен хабардармын болатынынан яғни ол болатын нәрсе ол бәрібір болады да
сонда іштей мазасызданасың уайымдайсың там жүрегіңнің қағысы ыыы жиілей түседі мысалы да қорқасың деген сияқты түрлі сезімдер болады
бірақ ыыы соңғы уақытта күресудің бір амалымды ойлап тапқан сияқтымын
ойлап мен емес қой енді ойлап тапқан енді өзім сондай ыыы шара қолданып жүрмін да ы
яғни ну болатын нәрсе ол болады мен қалаймын ба оны қаламаймын ба
жаман боламын десе ол міндетті түрде болады да жаман нәрсе
ііі солай ғана өзімді ы тыныштандыра аламын да
яғни мен оны қорқайын қорықпайын ы тыпырлайын тыпырлап не істемейін қара қанша әрекет етпейін бәрібір болатын нәрсе ол бәрібір болады
мазасыздану деген сияқты сезімдердің несі сәл басылады да әсері адамға
ну енді жойып кетпейді бірақ ы сәл де болса көмектеседі
яғни мен мойындау болатынын мойындау және мойынұсыну да одан қашып құтыла алмайсың
мен мынандай статистиканы көріп қалдым бірақ ол қаншалықты шын екенін білмеймін мүмкін біреу жаза салды ма
бірақ і жалпы сөзінің жаңы бар сияқты
осындай кезде ііі агрессия көбейеді адамдарда
агрессия мхм ұрыс керіс білмеймін біреумен төбелесу отбасындағы зорлық зомбылық деген сияқты
өйткені ііі жай күнде біз жаңа басында айтқан өмірге деген құлшыныспен ол энергия ғой өмірге деген энергия и өлімге деген знергия
біз мхм сол энергияларымызды бірдеңеге жұмсайтын едік
і жұмысқа барамыз баланы балабақшадан алып келеміз алып кетеміз жолда көршімен әңгімелесеміз иә ііі кондуктормен ұрысамыз
әйтеуір энергия шығатын бір нәрсеге
қазір аха оның барлығы тоқтап қалды
бізде психологияда былай дейді егер энергия бір байланатын сыртқы бір объект болмаса ол мхм адам да болу мүмкін жұмыс та бол мүмкін жаңа
белла айтқандай байланатын объектісі болмаса ол энергия адамның өзіне қайтып келеді де өзімен өзі нете бастайды алыса бастайды
аха біз көретін неге мысалға зейнетке шыққан адам осыған дейін өте белсенді көңіл күйі көтеріңкі ауырмай сырқамай жүрген адам кенеттен белім сырқырады тізем ауырды басым ауырды давлением көтерілді деген
оның көбісі даже статистикада бар сондай зейнетке шыққан біздің ата әжелеріміз ішетін дәрінің жиырма проценті ғана олардың ауруына байланысты дәрі
қалған сексен процент тек таза психология депрессия олар
мхм қазір менің ойымша адамдарда осындай жағдай өрши беретін сияқты әрімен қарай
мен мысалға өте жиі естимін ой менде коронавирус міне тамағым ауырды көзім қышыды аха мұрным ұстап қалды дейді яғни адамдар сол
сыртқа бұрын сыртқа кететін энергияны қазір өздерінде жинап жинап жинап жинап оның салдары біреумен ұрысу төбелесу басын жару сияқты
иә сіздің әдісіңіз белла подкаст жасау өте керемет әдіс екен
жұмыспен айналысу керек
адамдардың нан пісіріп жатқаны да сол шығар деп ойлаймын негізі экономикалық нәрсе емес бір бір іспен айналысу жаңағы үйінде қайтадан тамақ істеп
бірақ енді басында мынандай екі түрлі ііі мен реакцияны көрдім
біріншісі жоққа шығару
мойындамау көп адамдардан естідік ой өтірік иә пәлен шығарыпты түген шығарыпты
қытай өтірік айтыпты америка өтірік айтыпты бір не дейсіздер сіздер конспирациялық өтірік сияқты жоққа шығару
ол да психиканың өзін өзі қорғауға деген бір механизмі
иә адамдар итак то жылына миллион адамдар өледі ііі бұл статистика жай ғана
онда тұрған ештеңе жоқ
иә содан реальносттан қашу иә
бұл өте примитивный механизмдердің бірі жоққа шығару
оны балалардан жақсы аха көреміз
балалар көзін жұмады да как будто і бірдеме болмай қалған сияқты қатты қорыққан кезде көзін жұмса жаңағы нәрсе кетіп қалатын сияқты
немесе сіздер мынаны кім сындырды десе мен емес дейді
таза күйіндегі жоққа шығару осы мен емес хотя біз оны көріп тұрмыз ол соны істегенін бөлмеде басқа ешкім жоқ
кейбір адамдарда осы жоққа шығару болып одан кейін паника да дәл сондай реакция
бәріміз жүгіріп туалетный бумага сатып алып гречка сатып алып жүргеніміз де ол біздің психикамыздың күйін көрсетеді
біз қорқып кеттік қатты біз дайын болған жоқпыз ондай нәрсеге
енді ііі енді ары қарай үрейді қазбалай бермей в общем басқа бір шаруамен айналысу керек сияқты болып тұр ғой енді мхм иә
ы алдандыру бір белгілі нәрсеге көңілінді бұру бір іспен айналысу
мен ойлаймын да егер і үрейлерімнің арасында бар енді жағдай одан сайын ушыққан кезде тіпті ііі интернет болмайды сол кезде не болады екен деген сияқты
өзіме түрлі ііі сценарийларды одан сайын ары қарай ну енді қорыққан нәрсемді қайта керісінше жақындатып алып ііі үңіліп қарағым келеді да сондықтан өзім көз алдыма елестетемін
мынау интернет жоқ сосын электр қуаты жоқ адамдар не істейді деген сияқты
сол кезде либо толық хаос болуы мүмкін керісінше немесе адамдар қайтадан бір бірімен сөйлесіп бір ыыы нәрсені бірге жасауы мүмкін мүмкін қолындағы гречкасын бөліп жеуі мүмкін ба деген сияқты
өйткені білмеймін енді
игі екен ниетіңіз адамдарға қатыс
жақсы әдіс үрейдің артын қазу үрей туралы айту өте жақсы әдіс
бізде атын айтпасақ үрей туралы айтпасақ оны бір мидың бір түпкіріне барып жасырып қойсақ ол нәрсе жоқ сияқты болып көрінетін бір сенім бар магиялық сенім бар иә
мысалға коронавирус десе айтпа оның атын аты өшкір
ауру ыыы аты жаман ауру деп кейбірлер сөйтіп те алып жүр немесе
иә бар сияқты қорқынышты айтпау керек сол кезде қорқыныш болмайды
мен оған түбегейлі қарсымын
оны айту керек оны айту керек кейде керек жерінде күшейту керек
мысалға сіздің айтып тұрғаныңыз вот бәрі құриды иә шынымен энергия ііі сөніп қалады ммм интернет сөніп қалады сол кезде не істейміз деген
сізге сәлде болса бір иә тыныштық болатын шығар
айта білу керек сияқты
қарым қатынасында да сондай жағдайлар болады ғой
мысалы і біреумен ыыы қатты ұрысып түсінбеушілік бір жағдай болып қалдық дейік да
мысалы телефонмен екеуі сөйлесті
ыыы екеуі я сөзге келіп қалды і бірақ мәселе шешілген жоқ
жанағы айтып отырған екеуіне ортақ бір проблема шешілген жоқ
екеуі ұрысып қалды да бірақ өмірде кездескенде жаңағыдай сол проблеманы жауып қоя салды жауып қоя салады ештеңе болмағандай жалғастыра береді да
мен мысалы басыма жағдай солай өтсе мен ана адамды сұрағым келіп тұрады
не қандай біз неге келдік і в общем қандай шешімге келдік
ы ол проблеманы шештік па шешкен жоқпыз ба деп оны айта бастасаң ол адам уже жаңағы бұрынғы несіне түсіп немесе өзінің
блокировать етіп тастап жан жақтан басқа бір неге бұрып та басқа бір проблемаға бұрып көңіліңді сөйтіп тұрады да
көпшілігі негізі солай екен ыыы жаңағы жауып тастайды да яғни білмеймін құрысыншы деп айтады ма мейлі болды ұмытайықшы деп ойлайды ма не себеппен екенін білмеймін
яғни бар проблеманы мойындамауға тырысады да
яғни ештеңе болмағандай ы басқа бір әңгімені жалғастырып басқа бір әңгімеге өзгертіп сөйтіп не істеп жүреді да
сосын ол бәрібір і ол адаммен кездескен сайын ол проблема сол екеуінің арасы араңда болған нәрсе қайтадан еске түсе береді да
ол маза бермейді і бірақ білмеймін ол адамдар кейбір адамдар соған көніп жүре береді сондай жағдайға
мен мысалы ойлаймын ондай дұрыс емес сияқты
сол басын ашып ыыы нүктесін қоятын жеріне қойып ы сөйтіп ары қарай мүмкін қарым қатынасты жалғастыру керек шығар
көпшілігі өмір сүргенді қалайды екен жауып тастаған күйінде
бағана жоғарыда айтып кеткен неге ұқсас та ыыы проблемаға
иә бала сияқтымыз иә әлі і жасымыз есейгенмен ііі психикалық түрде иә жаңағыдай иә баламыз
өзімде де болады кейде бір ауыр қатты бір қазалы жағдай болған кезде мен ойлаймын ішімнен қайтадан оянайыншы бұл түсім болуы мүмкін деп өзімді өзім алдай бастаймын да уже балаға ұқсап жаңағындай
демек мен психикалық түрде әлі жетілген жоқпын бәлкім
психоаналитиктер айтады біздің бәріміздің жасымыз үште дейді психологиялық жасымыз
сол деңгейде қалып қояды ма өмір бойы сонда үш жастың деңгейінде
дамуға бар ма
дамуға болады әрине талдау арқылы өзінің өмірін тарихын жүріп өткен жолын өзінің сезімдерін жаңағы шығару арқылы біреумен сөйлесу арқылы
көбіміз ондай саморефлексияға онша бейім емеспіз ғой
жаңа сіз айтқандай біз айтқымыз келмей қоя салғымыз келеді
мен жаңа сіз айтып отырған кезде мақал есіме түсті ер шекіспей бекіспейді деген
иә сосын бір статистика есіме түсті
осындай нәрсе жасаған жұмыс ну батыста енді
ііі жұмыста конфликті туралы конфликт болады ғой енді
сосын аха неге осылай болды м қанекей басын шешіп алайық деп немесе бастыққа барып неге мынандай болды мынау әділетсіз деп айта білетін адамдардың карьералық өсуі тезірек болады екен
олар көбірек ақша таба алады көбірек жаңа жылдамырақ өсе алады
яғни керек қабілет адамға жалпы қоя салмай айту не болғанын
о келесі жолы онда жұмысқа орналассақ міндетті түрде дырылдатып бастық
ол біздің енді менталитеттің несі шығар
көбінесе басы жарылса бөрік ішінде қолы сынса жең ішінде дейді да проблеманы жауып қымтап қояды иә
ал ол проблема жаңа ернардың айтқаны өте дұрыс ол сенде қалып қоя береді
сосын кейде адамдарға маза иә маза бермейді
аха лучше адамдар просто еркін айтса ғой мен қазір мысалы өзімді жаңағындай сезініп тұрмын
мен сені қазір арамдық жасайды ау деп ойлап тұрмын деген сияқты ашық ойындағысын айтса сонда әлдеқайда жеңілірек болатын еді
мүмкін ол адамда ондай ой жоқ шығар ол қайта оған көмектесер еді бір бірімен
и иә үрейде де мен ойлаймын ондай қазір і жауып алып оны қажет емес
немесе оның атын айтпаудың қайта керісінше айтсақ мүмкін біз білмейтін нәрселерді бір біріміз толықтырып жаңағындай ы проблема жоқ екенін айтып бір бірімізге көмектесер
иә деп ойлаймын
соңымен қорытындылай келейік онда
қорытындылағанда сіз не айтар едіңіз жалпы үрей туралы адамдарға мысалы
сізде мысалы электр сөнді барлығы

сіздің жалғыз ғана бір записыңызда адам қалып қойды
барлығы біздің микрорайонда ешкім жоқ
өзі жалғыз қалды
іхі бір минут бар ернар сіз не айтасыз жалғыз қалып қойған адамға бүкіл алматыда микраштардың ішінде
ең бастысы ол ы ана өзіне қалай өзінде қалып қоймау керек дейді ғой негізі
яғни өз өзін бұғаттап есікті ішінен кілттеп яғни тура мағынасында емес эмоция мағынасында да
есікті ішінен кілттеп алмай ыыы керісінше ашық болуға тырысу
қарым қатынасты үзбеу и өзінің жақындарымен өзіне бір жаңа
яғни келген нәрседен плюс та минус та табуға болады ғой
ы осы жағдайдан плюс табуға тырысу да барынша
солай деп өзін жоғалтып алмауға болады солай өзіңді әрі қарай і алға қарай жетелеуге болады деп ойлаймын
яғни ашық болу проблемадан плюс табуға тырысу
сая сіз не айтар едіңіз
ыыы адам әлеуметтік ы қоғамдық жануар оған үнемі бір адам керек қасына біреу керек дос керек білмеймін бауыр керек партнер керек
не бір қорқынышты ой болсын үрей болсын жаңағы айтқандай ііі тек өзіңіз ішіңізге жинап қалмаңыз
аха тым құрғанда пост жазуға болады қазір ішіңіздегіні ы шығарыңыз айтыңыз бөлісіңіз
көп психологтар қазір онлайн жұмыс істеуге көшті өзіңізге психолог іздеңіз
бұл уақыт та кетеді бір күні
бірақ ұмытпаңыз қазір біз бәріміз бір травма әкелетін жағдайда жүрміз
ешкімге оңай емес
егер ііі қасыңыздағы адам кейде артық кетіп жатса қатты ашуланғандай болса сіз де оған қоса бірге ашуланып төбелесе кетпеңіз
м осындай бір кездерде адамға көбірек шыдам мейірім түсіністік керек сияқты
саяның сөзін толықтырсам болады ма қоса кететін бір не
ы жаңағы кез келген адамның қазір интернет арқылы өзіне ұнайтын орта таба алады ғой
яғни өзінің комьюнити орталысын тауып алып
мейлі интроверт болсын мейлі ол белгілі бір психологиялық кедергілері бар эмоциялық кедергілер
кез келген адамға қазір меніңше қарым қатынас жасайтын орта табуға болатын сияқты интернет арқылы
өзіңе ұнайтын ортаны
сол ы мхм өзіңе ұнайтын өзіңе қажет сені тыңдайтын иә орта табуға қоғам сондай табуға тырысу көп көмектеседі деп ойлаймын
ііі мен де саяның сөзін толықтыра кетсем
мейірімге қатысты мысалы енді мен өзім де қазбалап жаңағы ең қорқынышты сценарийларды ойнатамын деп айттым ғой
сол кезде мен ойлаймын адамдардың ну енді қазақстанда бір он жиырма пайыз адам і мүмкін көз жұмуы мүмкін
реалистік тұрғыда егер қарайтын болсақ
сол кезде мысалы ойлайтын болсам он адам жиырма адам басқа бір пайыз емес басқа жақта жүрген ол сенің адамың да болуы мүмкін
сондықтан күнделікті керілдесіп ұрысып ренжісіп жатқан адамдардың ертең немесе сен жоқ болып кетуің мүмкін немесе ол жоқ болып кетуі мүмкін
сосын адам қайтыс болады ғой ең бастысы проблема ең бір ауыр нәрсе ол адамның өліп қалуында емес
просто сен оған і мүмкін кезінде көңіл бөлмедің немесе айтатын нәрсеңді айтпадың немесе бір сондай бір жылуыңды көрсетпедің деген сияқты бұл одан да ең қатты жаман нәрсе
и сол кезде мен мысалы ойлайтын едім адамдар егер білетін болса қазір немесе біреудің жоқ болып кететінін немесе өзінің жоқ болып кететінін
сондағы ең соңғы сөзін егер алатын болса ол бір реніш сөздер болса адамдардың бір біріне айтқан
сондай болмай ақ қойсыншы өйткені кез келген сәтте болып кетуі мүмкін ол адам білмейді мысалы қашан кететінін
иә ііі сол кезде енді ол немесе адам өлген кезде өзі өліп бара жатып ойпырмай анаған бекер айтыппын деген сияқты ойламаса екен деп ойлаймын да
і кішкене барынша мейірімді болатын болса кешірімді
иә өкініш болмасын деп

ііі үрейден бастап сөйтіп тост айтып кеттік қой енді
жақсы онда осымен подкастқа қатысқандарыңызға көп рахмет сіздерге
рахмет сізге

сау болыңыз аха келесі кездескенше